إيه أكيد طبعًا أعرف أركب سايكل لكن ما أعرف أرك- ما أعرف أسبح الصراحة، لإني تعلمت ركوب السياكل من زمان يعني من وأنا عندي عشر سنين تعلمتها، وحتى ما أخذت وجت في تعلمها، لإن كان الموضوع سهل بالنسبة لي جدا كنت خفيفة الوزن ورشيقة فكان الموضوع سهل بالنسبالي جدًا فتعلمت في وجت جصير جدًا يعني ممكن أسبوع وصرت أعرف أركب سايكل.